Ja nakachatuyo nta’ayo chii nani nuu ki’iyo inn tiun mayo te chaayo te ujun nokacha va ‘a iyo nta’ayo chi’iyo inn ta’a luliyo chii este kachaa nta’ayo taka tísí nta’a luliyo ya’a nani ntayo ya’a chii vaa ñaa na kachayo chi’iyo noma te nakachayo te nuu nanani so’ayo este <hesitation> nukunteeyo este ini ve’eyo jaa sa’ayo jas kasi ini xii jaa ku saana xii te siempre ujun este nokacha siempre naa kacha <hesitation> diariu nakachayo nta’ayo ntita’a kiuu pero.